<hesitation> vɛri vɛri pɛɛ cunumi han vɛriya twa mibinni azan oro asiyɛtira awe be vɛri doso waa vɛri nɛ ɲu ma o ji a se nɛra nu na donk to ho cunumi o dama be o bɔli ho waa o dama o bera curulu wo waa ase fɛn-na donk ho cunu amu